هل تفضل السفر بالدراجة، أم بالسيارة، أم بالقطار؟ أفضل السفر بالسيارة، لأنها تعطيك حرية التنقل والتوقف في أي مكان يعجبك السيارة تحسسك بالراحة وتقدر تشيل فيها كل احتياجاتك، سواء كان الطريق طويل أو قصير الرحلة بالسيارة تعطيك جو من الراحة، وإذا كنت مع الأهل أو الرفاق، تصير الرحلة مليانة حكايات وضحك